أول شي، اغسل الفاكهة كويس، وبعدها قطع الفواكه إلى قطع صغيرة، أو حلقات حسب ما تحب. قشر الموز، مثلاً قطعه دواير. وبعدو <hesitation> خلط الفاكهة مع بعضها، أضف عصير <hesitation> نكهة اللي تحبها. ممكن تضيف نكهة إضافية، و <hesitation> تقلبهم في بعض، وتقدمهم، وبس. هيك صار عندك طبق سلطة- سلطة فواكه بسيط ولذيذ.